कैंची मा जू च दो तेज धारी वाली ब्लेड हूंदी। जो एक्स एंगल पर जुडी होंदी। जब हम हैडल थै दबोंदा छन। तब जू ब्लेड एक दूसरा करीब आंदा तब कागज या कपडा थै काटि दिंदा।